Boatoi ua huku- haaraaroo. Hioko'i airaba taruu'e- haraaro bo okuu. Hioko'i tuusi husi a hura- haraaboroo, taruu'e'upa agaa pita airare ue'e- haaraaroo bo okuu. Aru aira ue'ebaa bo okuu, aru aira tahotahobaa. Piroraba ato'atoraeaa hioko'i bo okuu bisio, ii'oo ii birabirao a hurahuara bo okuu, a hurahuara bo okuu, abapitee bioga. Tuusi husi a hura- haahuara, bioga Tarai'o'ee'ita orooro- haabohara. Oru roira iira ita, oru roira iira ita bioga kita- haraboroo oirau bo papatoe haia bo suari. Tuusi husi hioko'i ii'oo a hura- haahuroo, a hura- haraaboroo boato roheoarei agaa. O- o hura pitee agaa pita ro orooro- haraaboroo Tarai'o'ee'ita, ro orooro- haa'ioboroo Tarai'o'ee'ita hioko'i o hura pitee ei birabiraro'oo ai abahuara bioga bisio pita, biru abeea bo birabirai. Biru abeea birabira pitee ei araro'oo aarei boorii ouhuara boorire boatoi, boato roheo tauta piteere. Tuusi husi, bo hoo'uu hioko'i aarei aba- hareero. Ta oroorohua Tarai'o'ee'ita, ta bioga kitabaa bo suari. Ta bioga kita- haaborii bo suari, birabira'opa kure'eehua heuaaboo ua abahua, bo birabiraro'oobii oru biogaa. Si'iebaa ii birabiraroo, biru tahotahoea boorire boatoi. Biru tahotahoea biru poreea boatoire hioko'i. Ua hioko'i. Rasu'oehara bo kirako'o. A rasuia hioko'i bo kirako'o, a ue'eea hioko'i bisio a reareapaaea boai'o aa, ua ai'o'upa iokaa hioko'i ato'atorapiu'iihara, heetaapita pita aba'iihara haia. Bisio, are aira kita- haraaboroo bo okuu bo betakaa bisio, ruuruu'ara- hara'upa agaa airaba bo okuu bisio bioga birabirabaa oiraarei bo birabira roiraae kure'upa begaa roo'ore usiro'o bisio heetaaapita aba'oea, usiro'o heetaapita abeea, roiraae kure'upa biraa bo riari bisio ta heraheraroea, bioga poreea boatoi, bogi'asieba biru abeea boatoi. Iisio hioko'i pita reeto- haahuara kai pita reeto- haraaboroo iisio agaa. Ha oiraarei bobogirori bisio si'iebaa uiki, o baareareha tari'aeuba boorii hokoebaa oiraare bisio pita bo kure'ee, bo tabiriro'oo ii'aa bo ababuu hioko'i oiraarei bo ta'isiro. Aarei ta'isi'aahara iibaa. Hapita airari piro oru bai kure'eehara boatoi. O ku'uku'u'upa eipa'oo abai kasibaa sa o huraiiu oru aira koburiareha. Ha airari, piro roga'a soobeasooea roga'a oo'ore. A abeea bo soobesoo roiraarei ro'ore hituku'ita aree'ita kai kupa'iripa aree'iripa. Hapita iokaa hita bisio pita bo irauhara. Bisio pita tuura'a kai bo oporo, a hoko- haaboroo bo taruu'ero oiraarei aakubu taruu'ero, oirau betekaarapiu pitee hioko'i oo'ore eipa'oo a bai kasibaa sa o tarutaru'ueu oo'ore bo ooru, ooru basi ea'ure pirio bo hituku kai bo kupa. Haia oru aira pirio bo aitokoro haia bo kirako'oro. Iibaa hioko'i ua oirau taruu'e- hareehara oirau betekaarapiu- haa'aroo eipa'oo a bai kasiba sa oira pu'apu'apiehe boorii roheoarei oo'ore bo rukutu. Ha ita regaregaea roo'ore bo irauhara airari, o hura'upa ii'oo ii husiroo bo rukutu roheoareha. Airari hita piro bisiobaa, biru hukuiia roga'a akukupita oru bai boatoi uka oire'upa bisio, eipa'oo a ruiia kai eipa'oo irau raata ia bai kasibaa sa o tuutuusi'ereu roo'ore ira- haa'ita, bo oporo kai tuura'a baarii boatoi. Ia baruruiupa bisioi pirio airari ii ku'uku'uroo pirio airari bo irahara oru bai bo rukutu ruheoarei. Ha roo'ore ita u'uu. Roo'ore ta, ta oro riikapabaa, aripu hukubuu'oro boatoi, oru roira iiraa ta, ta oirareehara oo'ore irau raataro kai arupita raataro a rui'uropa hukuiia. Bisio o betekaareba ira- haa'ita oo'ore irau raataro haia arupita raataro bo aripu ii'aa. Ha itokopapita oiraarei ii'oo, ia bai kasibaa sa bo a'oo- haraarei roga'a oro riikapahe oo'ore eipa'oo ia bai kasiba sa o tarutaru'ueu ooru basi kai ku'uku'u basi oru bai boatoi. Hapita bo aripu iisio roheoarei aba pitee oo'ore bo harubuu kai bo tuutuusi'e'oo oo'ore ia bai kasiba a o tarutaru'ueu ooru basi haia ku'uku'u basi roheoarei oo'ore boato. Hapita a huku- hareeroo oo'ore, a huku- hareeroo bo ku'uku'u oirau a ato'atorapiu pitere boorii bo rukutu roheoarei. Ori iisio pita huku- haa'oeroo bo kepairo'oea piro bo a'oohararo oru bai boato roheoarei.